Tinro yó ta kadati lia nruatí ta yata yeeó a ini yeeó anami ni chini miti na danruvio tá inijan kuanti na kidati lia nruatí, ta kuxa na kidati kidati kidatia tá jan'ni tinti tikochele ha nuguan katí ha ho o on. a ti tika ni xiniti, ha ho o on. nra nrai ho o on. kitikini ta janni jani ditá ñatí ta jani kañati, ha dakeneti ho o on. lia nruatí no no kiti kini kuali kuali no ti kochelejan tá xin najan ní ditañatí tá chikañatí ini lia nruati tá tona kanti kuchiti ta nachokuinti tá ho o on. itakava kiti jan chi okuga xati tinti ké lia nruajan ta jani ta xa ho na kuchiti ta najan kuchonti lia nruati chí jan najan kuchónti tinti kiti kini katí.